Gha' wani yakəl kə aa yew wn nə, saidadi mə kə' danə gbay nə' yaw ma' sə dan sə mə rey bəməgə wan. kama yakəl wani toore kə' i re yewkə' gol wani golə dai al lə. Səi kə' golə manə' ma. Giban gɨban yakəl, mə ren wawo, mə, mə, məren məren yewkə, mə ren wawogə tomə lə yaw manu gbakə kə ryə. Mə rey reh wawogər mə kam si wanu gɓikə i ren wawogə tomnələ. Kuma yakəl are yewkə wani da' an sə mən təə mən waa nə. Mo gam mə bəsə mari kay zagəm sə kə mə artunu war lə sə musə pa, ami aabar re bəkə'rə. Sai dai mə du naybi ɓikini ma dan sə mə way irin wanu ani. Resə lə sə' musə pa nə' kə' mə ren wawogə bə ni wanu manə nə' gbamsə manə dansə mə rerenəgə sə mjusə pa. Mə re liikə may kay wane rə, mə re takərə gə mari kay rə' mo sai mo, sai zum manə mə re dū kə'. Gɨban resələ sə' musa pa nə kə', gɨban mə ren bə' kə' tomsə manə sakani mo abary nə zum mə ren bə' kə' tomsə sakmi mə ay nə zum, niisə mə re resəgə rayuwa mani sə' musə pa ani. Mə re chusəgə mari kay rə'. mə re liikə' may kay hakey rə. wanu mi mi 'wakə sə resələ ə musə pa ar ayrə abary kenan. Kuma mə ren, mə ren gawkə' rabira nə' yaw manu nə ki mani nə mabu gə'ə nubarubar manu. Nissə ike bənəgə wan nə ani. Nii sə rayuwa mani ka' resə sə' mesə pa ani. Kuma gɨban rɨsələ sə musa pa, gɨban mə ren valəgə mabu i da' abarw, irin mabu irin in kasətə money ren wawoga valələ mə rey ren gakə' wanu paga paga. I bə' i re 'wakənəgə i re nafənəgə niisə i re resagə sə musə pa ani. A na' man may ən bi tan sə, mə kə 'way kə', mo mən tə'ə' mə mə lii man may ən bi tan nə. Niisə may kay bə' ka' danə bone ryə, mə rewren wawogə valələ' ani. Rakal mə rew ren wawagə valili. kuma urbə remren valəgə ar kawrə. illə da misə ar sə ur bə ka valəm ayrə. Gam abə resələ sə bilekə mə re mi kə ar sə. Mo bə mən danə ayrə gɨban resələ sə musə pa, mə re wawow tomnələ wakati sə mə new bənəgə wan ali, donado. Wanti mi mi wakə atəni ami ryə yə ani konan. Giban resələ sə musə panə gə wanu i də ani. illə rew ren bənəgə tomsə nii sə zum dəə nə ani. ən mə lu may kay hakey rə, mən kpi may kay wanu sə mə da 'way rə ani rə. Ni zum wan sisənəm ani, mo bə mə mə 'way nigani. Mə bənə rayuwa mani kə risə musəpa, ən nin ani. Kuma gɨ ban 'wayni amfa wan ni ani. Takurə mari da gərə'. Mə ren wawogə gani mabu wanu paga, paga mə kə 'way diga ən ani ryə. Gawni may kə' bə səm aibei, mə rey ren wawogə bəni wan, ama, gawni mabu kaw ma 'wakə, i ren bə' kə wan ni ani, i tə'ə' ən gam e'en aa da nə toore. Toore nə' kə' i re yew kə yakəl da' al lə. Sei gonga on re yewkə yakəl. Ama gonga kə' səw rə, kə' mə re yewkə' yakal lə. Yakəl on garəgan niya pat mə kə danə' yakəl, zum musə pa bə', zum rem ren pekə nə' wombəl da ay. zum rem ren pekə' nə' wombər nii mə mi nə ani. Gɨ wombəl kəza, yakəl kənza sine mə re riwdəgə nay bi ɓikini, rə ryo zum nay bi ryə kenan. Mə riwdəgə zum naybi ryə. Wanu zum ka tə'ə' səm ani mə re bənəgə tomsə. Sine mi wakə, wanu mi mi wakə atəm ami ryə rə ani kenan.